<hesitation> Fizahavako telefôni-nakà <hesitation> maromaro e tsy haiko fekiny atao firy eky zain̈y niany. Im-polo eo dônko e, ten̈a ny maromaro fôtony zaho sady mizàha misy lera mizàha mesazy, misy lera mandray apely misy lera mizàha lera, man̈ano revay, maromaro e.